Lárama rduwx né rama zárama, este ni rduwx rama nú vez, gulá zëgá zy rni ramá este doygá zy txigá zy rníramá chiste, pues zy ni rnia mas que nada ni rdux ramaá ní ni, gulá zëgá zeny ni run ramá ló zá rama gulá nú vez rzudán rama loh zá rama txi rtxitx rama, ra niní nú ga xinná gy rack néh ramá zá rmá ma, veh-veh gá zá.